Marobe karaza tômbily haiko ogatsy zao: BMW, Mitsubishi, Toyota, Land Cruiser, Kia Sportage, Chevrolet Cruise, <hesitation> misy i- misy Renault i, Mazda, Land Rover. Marobe marobe moa zany ny karazany tôbily e fa io tsy ho voatanisantsika eto aby.